A nuun tu mee quiti yɨɨ a tuu ndavee ndamee nda mee ndguan tian yee a tu ndia ia ndnio na ndana cuenda mee ujun cuu ndu ian na ndioo ndaa nama cua ndioo ca iahan.